eeh ndakhobora mbu busi bhabomboli lisinchia, ewefwe buluhya ino khuli nande tsifua tsiefu tsiokhuranga shinya lisebebe no murere, miroo ,inderema ,lii likhubi, likansira ee witsira kholii ee khoo tsisaka tsisucha tsimboka kalali likhalaba ne tsiriwa likhalaba omanyela na omatsafu ke amakanda lakini nota khali batoto khanya baremo tsia amatsi ne liboilo bulahi nekhulia. Tsikhonyanga sana mumbiri kukwo tsikhonyanga circulation ya amatsahi mubili khandi ne tsifwa chili very healthy tsi khonya sana mundu yesi yesi. Nikalukha khu bindi tsinduma khuli nnatsio amapwoni kabereho amapwoni kef uke shimali kano kabereho khuli nende akandi ka yellow mukari amalofu mukari kandi kafwana tsinduma mukari kosi khurakanya. Oitse khumioko khubule khamabale biosi na bindu khurakanga wefwe ino obule nende omabele norombele obusuma bwoli bwe shimoli buno noli oenyanga tsimena nomba eshivambala nobutsia bulahi sana sichira sibuli tsa obusuma bwa okhorakho ombayo tawe. No raha lixhubi nende liseoebe surachila faure. Na husuma huli namani sana khandi butsiranga. Obi nenda tsingufu tsinyinyi sana mumaisha koko khande obe omundu oli nanda afya enenyekhananga nokolukha, khurakanga kato tsinjuku tsinuni tsimbando tsino biosi khurakanga. Nevindu vilio vindu vye uifwila liloba lefwe ni lilayi khandi lichama bindu bino byasi ieleza buli shindu khandi khola buli shindu bora mwene olombe lilova singa umanyile noenya khurakho chifwaa umanyeile noenya khurekho chifwaa umanye ulomba uriena matuma ulomba uriena chimbera chino khuraka mumwalo khuraka chinduma, chieno chikhola mumwalo lakini amapwoni ikarakwa mukulu mumukhunda mukulino tsi tsichuku mukhunde mukulino chinune mukhunde mukulino uiche mabele eeh mabele kata nyo kata mumwalo lakini si buli bumwalo sana tawe. <hesitation> eeh no uecha khu mabele wiche khuu nini <hesitation> khubele khubule bula ekhora echape mukulini shora kama mwalo tawe. Vindu vino vyosi vili vilinyaino ne ne vindu vulayi sana vinkhonyange mmerichefwu lokhopere shira tawe lakini noru vine vii. Noba ba ninde amaisha amalahi khande fe yesu khupana ilinda sana, khulapanda amani amanji mukirini isokopho eshingalakenyakananga, pokhololanga mm musacha kenyakha kabe kario morio muno.